Ahaã wa salamû alleyikum warahmatûllahi wabarakaatûhuu, mîšil tani unnu tuzujire keene ru au tira i ri ni yim mii nime duro cire ginna ru addii ru yim te marra marra wahidu amii addii ri ni duuzujii ru au ai- i inda hirima taŋu ru înni hananiŋ? Yim te lakin hirime bu « au ilimre ini tira » yindigire ilim walla kira u roo hirime te kee tani tômu ru entes tardi. Au buu ru tani inta hirime înni hananiŋ? Yimare hirima tan ntoo ini tira mûto cûncindigaa ina inii hirema înni hananiŋ? Yimare hirime te kee koono mûto cûncindigaa hirime ti kee hananirig nir. Inii mûto cûcindigaa hananiŋoo <hesitation> « mûto tûlti na mire ilim ilim šee » yinii goyi ni guruu juwuruu. Mûto tûlu gêrip mîšil mûto bes tûluŋ mûto te raa hok tûluraa gûrup nir dôodir teere i tûluraa ginna mîšil mûto te raa daa talaatiin mûto turonii daa talaatiin talaatiin tayi. Kisirig kisirii ree tiisiŋare mûto ta ginna mašallah tûluriiree tiisiŋare saasi tômu kee tiisiŋare au halas mûto teŋa ilimuu halas mûtaa ŋa soor. Au duuzujiree tiisiŋare sagasin tômu kee tiisiŋare mašalau ini tira teere raa inuu ini addii haanir ŋa re au ginna tiisiŋare tir ni mûto tûl inii teere mire soor ni saasin kee tiisiŋare. Batan zaadini teere gursa mûto tûlurdaa duro saa yerdir ni garaši nur lanir. Garašuu nur lanir ŋa re deriiree tiisiŋare garašuu nuruu teere dii koloniroore mûto pînii wawoo kolonimire mîšil mûto moter ma taditiroo furum caatirimire. Ina ta kaa ginna kisiriiree tiisiŋare amma teere ru addii êra nira gura cikii gonir ni ini ai mire tani geenirii jiŋa baadin findiŋoo sîri ndum na dîi. Amba ni ntum kuire na dîi ni. Wurda ndaa na rontuŋ, naara na dau nduma rondiŋ. Hêe iyoo te mašallaha buru gali te kee tiisiŋa ru siinta wusaa yenir ni mîšil <hesitation> inii sîizer kee inii lokol tûrtu ridoo inii dûuzer kee tiisoore hirimaa bôdoyintig. Hirimaa te kee gisiire mašallaha hirime tee re soboo tani nuu înna haanirdaa tira daa tûntu bes tira tûntu mûto ye wôtiree tûntuu raa daa yerdirŋare tira. Nuŋu sîgin nu înii na haanirdi yaar dîsi jiŋa mûto ye wôtiree tûnti teraa daa finir ni mašallaha erdir garašnir lanir ŋare êra niraa na ampa dintu. Amma teere keenaa na ampadintu. Inda sîgin nu mîšil lu wurda niraa na daa mašallaha tee re daa mire ginna camur ni unnu ronir eke te kee diisu. Inda mire nuuzuñii tiisoore au añii ginna tiisoore hirime tira haaniŋore hirima mire kôoli hirima eb dîre bêyi. Ammaa lau înnii na hirima kôoli daa eb dîre bêi. Am turonii ree re wôtira ai wušuu ŋa dîi wuši kašinii ciŋa te na hirime. Inda hirima tiisoo hirima ai geenii njiitiisoore amai înni yoo na hananimee ere Cad daa eb dîre kee kôoli bêyi. Ini ai nuŋu gursa danni daa numa haŋiijire kee tiisoore hirime kee ru unnu mîšil hirema ai unnu hara eb dîi na ndiree re hirima te kee kôoli bêyi hirima te. Naazire hee hirima taara mîšil ini ai daa findirii jikuu hirime masal ndir, neere masal num dîi tiissoore ammaa ginna na neere dau numa yîn na inuu masal num dîi tiisoore ini amai mîšil unnu au lau numa jîde inda na jîdo taban inda ye au laa numa ye ginna hirima ai geenii ncee, « inta hêyi šen hirime ai inda taara geentirii jikuu sîri num danni. Hirima sîri num danni taara mîšil dowa unnu harajindigaa na mundu. <hesitation> Inda fa yen tani innta dowai hanajintigaa ši gursa taŋoo Dowa cikii. Inta gursa tammi ni ilim tammi ni tiisoo inda baadin deere daa num ru ini ai îzeri kelekele tagartire kee galiñindu naanu njii tiisoo ilim tammoo wallai suma wallai yadir kui ru niroo buru nôrum ndiŋi neere. Nôrum ndin te jillan subuu neere ilim num buran na êski ru bara iniya addi addiyaa ginna cii numa neere ilim harayiŋaa bara kee numan neere addii addii buran na uwu. Allai ašara îširin ašara îširin ye gisim Alla Alla mire kôoli ncaanni. Neere inuu mire înni addii ananii njii tiisoore ginna meele meele ini mire addima re boyiŋ tira. Ini mire taara cî turon du bu burantirdi taara Cadiyanaa inuu dêri ertiroore cî turon di ina bu burandirig. Cî turon du bu burandirigaa sîri mire kôoli danni. Inuu addimare taara ru boyi jentigi. Mire ini ai addimare taara ru boyi jentig, inuu bu addimuu ru boyi jentigaare addii addii gûduro nduruu ašara îširin famsa ašara ašara êširin famsa aire bes bu ši. Addimare neere ilim ai me addii taŋo ini înni yoo na haŋima mîšil unnu <hesitation> am tirai erci ni mîšil unnu pompo dîi pompo dîi bêlo bes er doog. Hamsa ašara doog, am turonii ten ni « inta abba aa keeraa inta ašara îširin ai bêlo mire hamsa ašira towii njii ini ma mire mîšil hirime šûnu? Hirime kuri gali buran me? »« Hêyi yaa wûledi tani hirime kuri gali buranir ai ašara îšin aire daa haya nuruu ginna arii na daa muur yala na mašalla ta yala unnu <hesitation> unnu mašallaa yege nuruu cîma mosurub royi dîi. Ini addimare Addii addii addiimare tani au aŋkalle ai yaa mata tiisoo na mara dau nuruu bûrru duro tînirigaa ye ai ye kûi ini bu kisireere ini bu teere ampadiŋire ye ini bu yala niraa ampadiŋire inšallau ini addima ini buu mire tani direegi ru buranirdi. Inii addima addima tani bura nirig Allai inšalla abba niree ini ai mere farima mire bur dîl ni ini mire taarai ini addii addimare šallaha fariŋaa kee « înni? » yi, mire nuŋu au ai buzu ciir mîšil dêrezem karayiŋaa ši êširi ter suwal ai mire mire ru wur ŋa ru tar mire zuntu tira. Mire her mire her ma Alla ma Alla mire i bab huma lanci cen ašra êširimare au te nuŋu haya ma ginna ilim kuri danni lakin. Ilim kuri dannaa ašara êširima mire daa erci mîšil mire daa wun ni ašara êširima tee re mire daa wun ni mire ašaa mašalla. Kinaa tiisoo na unnu mire Alla lau burai ni au ini fatayiŋa raa cii tiisiŋare au ai mêri te fade mire mîšil saasin kee kiride bêi. Sana saasin saasin kirde bêi. Erci ni ini ai mire ašara êširima te raa daa sîinu hakine nuŋu sîin di mura beŋgi duro kadara cûu kîdiri kadara cûu dûrugii baŋgi huma mašalla ŋila kan teri girŋare naazire ai mašalla teri girŋare ten ni maaza sin bu- i kasuu duro lanjin amma ke- i ma gen inii gede daa sobou cûroyinii ciŋa bêle sin gîrci dîi ri ni še au ai kee keenaa uŋgo bêlo era doogaa au te bêi yee? Hêe au te mašalla Alla bab suma lancin ni kôoli wêen kasuu duro a au te tani haaniriŋaa te înni kiner siin kasuu ru ineyiŋaa Wo siin nuu harayinii ciree wo Allai ama ŋa Alla ama ŋa koo, Alla ama ŋa wo buru bu tira. Naazire Allai ama ŋa inuu mire sîin di Allamai mire agir ši tira. Alla ndirii jiki. Mire sîin du Alla mire mîšil unnu suma ru deree kole nirig yinii mîšil er dokte yiŋaa keene ru reere ama ginna zal daa mîšil hanayiŋaa ginna keener daa meen ina daa muntu ru ciki tira. Au ama ŋa na mire ginna Allai mîšil mire suma Alla mire i še zal bêlaa cen ni daa konteyinaa ŋa re ŋan siin na mee ini ma ginna Allai dîiŋa re- u jillan soboo ru daa erci ni ina daa mundu ru ambadiŋire burayine. Au tiisiŋa au te ši saasuma wôkima kii zaptin ter cen ni au taani inda bor ai kee tani ŋila ara kaa a kinaa tiriŋa bor haaniŋire? Ŋila ara kaa a kinaa niri ŋa tani miree tani miree yi ni dau wau tira. Ãã ize ai kee kee ru tururume bêire yi ni ke- i tee re inta kolonii ñiŋa sîri num danni fadiriŋa, hêe sîri dannaa tani înni nufadir ilim mire taŋoo ilim mire addii addii ru mire zîci ñene nufadirdee tufarum unnu mašalla ilim tani ai raa daa haya nuruu ginna aya nuruu juusi ŋa na ai kisiriire unnu mašalla magiza mur. Fatiire ammaa duro ai yêentire re keenes daa lalir ni. Au daa lalir ni duuzu jiŋa nuuna Alla bu fadiriŋa koo neenen na te kee au ama ru fariŋa re saga amai jiren na wallahi Allai turkuñaan. Ilim mire ini kirigire bêi inda nuuzu ñoona ginna sop oko nîsi ñire erim ini au geenii ncoo nîsi ñire ini au geenii ñoo boru nayi. Inta erim ni ginna konte num baadin tiisi ŋa ini au geenii njii tiisoo na yaa šûnu baadin tiisoo kui na ina buru ampantirig. Naazire ini ama ŋa inta nuu ini ama ŋa kusum numa mire masal num ampa dannaa Sop te ampa num dannaa nuŋu na ampa danni. Ampa dannaa num ni inta tabanum yaa ru nîsi ñoo ini amai mîšil geenii erim ni koo yaa ru nîsi ñiŋa ini nîsi ñiŋa ru ini au- u geenii ñoo boru ntigaa. Inta nîsi ñoo eru ini ama ŋa geenum ni baadin ini ama ŋa inda geenii ciŋa ran tabanim ni ini ama geenii cii baadin niri koi kuri neni ini au ai geenii ciŋa tani geenirii jii nuŋoo înni kee num te bêlil numa? Te gursu gurtig tira. Ciina nuŋu yegaa nîsi ncii ina au ai geenii nciŋa erim ni ama oko sop gursa inda mire ganum ilim buran hinno ganum na gursu kôoli buranimmi. <hesitation> Inda ganum ilum buran hinno direegi ru kôoli še amai ñaa tani yiŋoo na bu- i addi i wo wurde numa yoo na kal baadi ganci gursa burayinii coo abba aa inta ini ai duro gursu bura ilim bura ilim buran au baadin tiisoo yala naa tinda na cusu ru duusug. Naazire ayaa aa inda direegi ru gursa buranimmi ilim buran ilima tayi tiisoore ilim re gursu gursu kuri bêi tira. Ilim de gurs, aa ilim mire gursu hinnoo gursa amai unnu inda dereeg gursu buranii njii tiisoo wallahi suma wallahi bolkondiŋ. Teere i dau nuruu ŋa koo ilim buranireere mîšil unnu hirime ai unnu lau teere di ri ni amai daa ôwel ŋa du mûto tûlti ru goji ŋa soboo ru, te soboo ru unnu teere ganir gursa buranirdi. Ilim buranirig ôwel ai ilim ai buran na gursa buran. Naazire au te tiisoore inda neere ilim buraniŋoore ilim tayi tiisoore mîšil kira ni tayi. Nuku furaase haaniŋ furanse hana arab haaniŋo arab haaniŋ, iŋkile haaniŋo iŋkile haaniŋ. Mîšil tuzu <hesitation> înni yoo na ginna ginna turowa ini mîšil neere ilim numa raa daa ini num haaniŋaa ini mire dêri kee de ini haaniŋaa daa ereere cûro ni inii daa geeniŋoore ini teere i batan Ini teere ercineere gursa na tiisig, ini tee re erci ni ampa na tiisi nceŋ. Au ginna tiisoona ini tee re ini addii addii ilim tee re ereere in ini addimare bu tiiseere neere ru ampanciŋ. Au te tiisoore neere ini tee re inii azanciŋaare ai re daa tusus na daa dîlli aŋkal aŋkal numa nagda ini ginna fôuyu geenimmi. Ini ai mîšil unnu mîšil inda haanimmi lugaa mîšil haanimmoo na amai šiki ini ai unnu tani ini ai kee keenaa kisirig ini tee re gon dîlli dau kûi nak. Šukuuma tiisoo au ai ŋarduu inda kai raa taŋu ru ini ai kee cûro ai keenaa haŋuroo naazere cûro ai kee ninirig tufarimee. Naazire hêe tani wêen cûro ai keenaa haŋiroo neere nuŋu <hesitation> inii ini nuu masal num buranii num buraniŋire ten nee re ti kenei ilum num bura niŋire tani ini ai buru wusaa ninireere fi nirdireere daa neere ampantiŋire neere au mîskin nuuzu ncii ilim te niniroo ilim te ini tira yimuu te haaniŋire tiisoore baadin neere na ginna cusu ru nuuzug. Wurda naana cusu ru busug, êra naana cusu ru busug. Ani mîšil kira unnu mîšil amma aga curu kakara goyindu curu kaa šen aa yîr. Tinda ini ai kee ai keenaa wulla šêrki ai kee ai keenaa tîdir šêrke wulla ai keenaa tîdir nina iyoo inta šêrki tîdiroo gali mîšil au kira tamme koore au šerki ini tira tîdiroo nuŋoore ina nasaraa niŋ. Inuu neere ina nas ina nasaraa ampa ntiri buru dîri tira. Unnu mašalla taara ina nasaraa bini faata jintee mašalla Allai au dî cii taanima tiisoo ina nasaraa ra mašalla taara ilima buru jentire ina nasaraa amma guru ginna inii inuu haradinnaa soboyi ina nasaraa tanii Înni sîri te unnu mašalla nuŋu na amma karadai koore, tindai koore kira mašalla addii addii hanadirdaa ina ara nasaraa ra fi jeetiraare mašalla buru na hardintirde buru na šukurtir. Ina sudaa re mašalla mura addii addii fi jeetire ilim tee re raa daa naazire assa mašalla Allai baba ndiraa ginna lanci jenti ni ina tee re raa daa iše nduruu tirtirii na jiki. Taa ra raa ni daa dûrtug tirdii jiki. Au ginna tiisoore ampandinii ncoore inta ini ai neere ampantiŋ ni feere num na dîi. Masal num na dîi ilim num na dîi tiisoore au mašalla buru gali. Ginna tiisoo na Allai neere ginna inuu amai ncufarii ciŋa še kôoli ini hundu herdu du šerdu kôoli durummi heri bes. Her num ru amai ncufarii ciŋa hinnoo amai šer ni her num daginne koore inta ru kûlincineere batan nñufanni. Nazire her num burayiŋire ni her num na burayiŋ, šer num na burayiŋ. Au koi te tiisoore inii neere zaga ampantineere ampa masal buru na dîi. Teri tiisoore ginna taara ginna mîšil înni nuŋore? Ini ampa dîŋare taara ndir. Au taani na ini ampa dîŋa re amai ampa din na fii na naazire ini naana au tiisoore taara lau ilim ri ammai ncenii tiisoore gon. Kôoli sîri danni farimmi gon. Tikire ši tira ini dau duro gonii nciŋa kôoli tikire ši. Au te tiisoore ini neere tiki dannaa ŋa ini tikire hinnaa ŋa kôoli tikire geenimmi. Kišee kasar duro na tînimmi. Naazire ini ai unnu mîšil au halas tani sobou daa yênirii jiŋa ginna teere sîindi lakin Înni? Amai addii duuzu jii ru yîn na ilim ai kee tar înni haraniŋ mûto tûlur niniroo. Mîšil înni na šîin nu tûnti na mire haranirdi tira. Šîin nu tûntuu mire haanirdi tira iyoo nir ni tir ni ai kee mire turonii ru gisu duruŋare turonii bes mûto ri ni dôorci ni dun ni safun dîn nu halas teere tabanir ŋa re teere i batan ni mire buranir. Inta dau numa muhu numa dau numa cûro dir tira. Dau numa bes cûro dir. Dau ma cûro tirii tiisoore dama mire zal ai cûro tirimaa baadin tiisoo neere kui ru cûro jiririg haa. Haa haa neere na dau numa mire ina buru ampa na nceŋ. Naazire ke- i bor nîsi ñiŋa ginna ru inuu gon na kakaruu duro inii addii haaniŋiroo na gon ran bes. Dînaa mire inii yoona tiisoo dînaa mire kêrtineere dînaa na gêrtiŋi dînaa ai keene ru buzunni. Dînaa gêrtiŋi ni dînaa amma ihimar halas mîšil <hesitation> ilimuu ndoo zîtine daa ina gura wuri gire tiisig ni. Mîšil amma ilima ercindeere daa <hesitation> neene ru ercinteere ilima haŋiŋoore neere ru batan tabañinteere ina gura ñuutigire na tiisig ni. Au te tiisoore ginnai ilim mire iilm. Ilim te tiisoore ilim inta amai înnii ini ai gisii cii yiŋoo na yaa ru nîsinni erru ini au- u mire kisiŋiroo na eri na ini ama ŋa mire gisii ciŋa taban gis na daa numa kûi gon nan. Naazire daa numa kûi gon nan <hesitation> ilim ai ilim ai re bu. Daa numa kûi gon na neere sîin nu mašala ampa num dîre kee tiise. Neere mîšil au cûŋu ranima inuu mire faatañcineere ini naana hal neere kui ncuwurugaa kisiŋ bes ini daa saga dîŋa nuu na Inda asar di na sîri danni. Ciina lakin ini kui njugurugaa na daa buru yaammi. Ini kui ncugurugaa ini cuzuŋoo taŋaa funuŋoo na laa taŋi ntin nai amma dazaga miginai. Ini ai mire cuzuŋoo taŋaa funuŋoo laa taŋaa. Inda gaŋane tûjur gaŋane nimjiŋai berke ginna inda gaŋanimmi kûko bes addii ad addii ad addii addii addii addii teŋare ini teere neere kui ru ampa nce. Ini tee re mes marrawahid di ampanciŋ dige ina buru ampaciŋ ni, sîri num ni dîi. Masal num dîi ni au te tiisoore au ginnaa na neere addii ini neere addii faamumaare mîšil am kii ñikire nda am laa num re nda harayinne tiisoore laada kurtu na šen tani ŋêsi ai kee ini keenaa jen wusaa jentire yîr ini nuu neere mire daa numa wasaa nunuroo inii ampa num dîree. Ampa num na dîi woo te fariŋi šee au laa numa ru walla gûro wariŋ? Alla lau teere dau nuruu ŋa kee koo nuŋu mîšil ni fadireere laa tar kurtir yenireere addii addii numai mîšil zûlomaa <hesitation> ina addii addiima mîšil eã dê ru goniŋaa kee addii addiima nda ina wusaa yeneere daa amma ginna tiisoore fiinteere ama neere na ginna daa tabanciŋ. Au inta ini ai mire nuu haaniŋaa daa addii addii ru ama neere neere usso inda numa addima wusa nani haŋum wasaa ñentiraa neere i jilla amma neere i fî cikaa ginna wasaa yen. Inda osson nu sîin du amma ilim bu dîraa na ini buu taban na neere wasaa ñente. Ina wusaa ñentu neere kurtu addima na ina saga êra naa wusaa yen na ilim goyinde. Naazire ilim te baadin êra naa ye halas mîšil wurda numa mîšil ginna înnii na harayinne tiisiŋare inta ini abba aa tani ini ai keegaa haŋirde Nireere daa înni keene re ru wusaa ninirig neere kui ampa nir tanii yoo abba yoo mi niree înni kee haranum ini ai kee. Ini ai keenaa tani haanir ŋa daa hêyi yîr wasaa ten nuŋoo te buru hee gali. Tani na bini walai tani ai keenaa ini ai keenaa tar kisir ni masal nir dîi ni neere daa wusaa niniroo baadin tiisoo dînaa raa ina cikaa muntu kui mîšil lu neere ini daa ampandiŋ ni ini te kee tani wusaa nunuroo dagir. Neere ru tani wusaa ten aya aa inta yîn karaa kulo sus ini ai tani wusaa nintirii jiki dînaa ina cikaa mundu. Nusu mire au bu na nusunni au addi rig. Nusu mire au addi na bu na danni au bu ciiru addi nusug. Tani dunusugiroo haadinni ini ai ilim ai keenaa tani ini ai wusaa nintiroo baadin tiisoo dau nduma kûi dîntu na ini ai kee tîri tiisoore yaliya ndaa yaliya ru goyi ni yaliya ndaa tuusoo ini ai kee kee kee wusaa yentiŋoo baadin dînaa mire ginna tiisoore dînaa geertiŋi ni. Dînaa mire mîšil lu luga mîšil unnu au zal eš inii luga unnu zal neere bura niŋaa ŋa ru haŋiŋ ni. Cûro ašam ru taŋoo cûro neere nuu sîindi owor numa re inuu mire mîšil haaniŋire tiisoore indan ina cir ñeŋire bêi. Woo ginna te tigisoo buru kiyai. Au inda kiyama re raa daa šiisin na ni daa buru ompurtaa ru laada na kaa cûu ru laada. Kaa ye diya ye ginna ru daa yag yi ni tee kaa ye diya ginna ru ini neere ru caa curiwii ciŋa fun laada na fini. Ful laada na kulo neere luko geregeren nag na kulo suus na nêe gon na naazire. Inuu nêe goniŋoore ginna tiisoo na nêe te raa daa Allai yêsire gisu ñeneere au ginna Allai fi nciriireere ginna tiisoo na Alla mire au mîšil unnu au haanimme tiisoore lakin Haanimmoo eb ši tira. Inda re ru wusaa ñentoore ini mire înni înnii na lokol mire wusaa nufurii ncoo na ôwel ŋa eã dê ru bôdiniŋaa kee. Hêi ini ai inda yalii ai taŋa mîšil haaniŋ ai kee baadin tiisoo tani kui ru ampandiŋoo mîšil oko okoso wuda naa mîšil unnu inii Allai ware mîšil unnu wurda naa kee inta wosa ciki. Wudaa ru dîlli haa inii wurde numa kûlinci ni mii niree nusii au bu na danni addi na danni tanii orko ekeenaa soorde. Ara kaa ara kaa naa fûdur ninirde orko ai keenaa baadin tiisoo inta gonim caasimmi. Arruu daŋo jaas na gon na bîšin ini kuri kurtu na daa dîn. Ina ara tani roza fûdurdaa daa ini še kasuu raa daa kôoli kandamanintinni. Kandamai ini tira ta kasuu raa ašam naweere kadamaniŋaa te abbadan di kisimmi. Naazire au te kisimmi ni inii ini ai unnu mîšil neere ina ara zaa tani fûdur ninirdaa ye êra naani šimu laada. Ini dînei gisigaa na haadinni bizire bizii au cinni tira. Bizire înni unnu? Bizire ndoore bizire bizi tira. Bizi ndoore au ini gursa tammi ni au ini sîri tammi ni. Inta kaa naa ye diya ye ginna mîšil tuzoo ara wosa. Kaa cûu diyaa cûu naazire saa naa wosa cî numa wosu Allai ñenne ke- i kôoli zûude na tammi ciide na tammi tiisoore inuu buranii ncoore ini unnu mîšil amma Alla êligaa na unnu dôborcindii cikuu taara mura alhamdûlillai. Inda kasar duro tînimmi ni erreere dîlli neene ši yeneere tabaneere inuu kisaar nuŋ. Inuu buraniŋaa hinnoo inda wêen inuu tee re in indai na taŋuu Ini ai tani kisirii joo sîri nir danni. Inuu sîn num dîi kui neene yala naa ye in ina amma naa ye famîi numa ye ginna naara daa inii ampanindeere sîri ndum na dîi ni ginnaa naarai teere ilim teraa daa naara ginna nuu zal sîri ndum dîŋa amma ru wasaa gontum yenteere amma ndaa na yala huntaa na kui ampadintig. Neene na goneere kui ampantiŋ. Te tiisoore au naara taara ginna ru cussuu labar tayire. Inda mîšil inuu inta unnu kôoli ŋunusu še ŋunusu ai kôoli ñaŋimmi. Ini ai unnu ammai geenii coore sîri dannoo na, amma bûrru ai lôyinii coon bûrru ini kuri coon usso na hêi tan na wo kii lôntaar nu. Bûrru te ammai lôyinii ciŋa înni? Ilim tira ru baadin lôyinii cii. Baadin ini tira unnu mîšil bûruu mire oko sop ini kuri dowu ntenni. Bûrruu mire tammire naazire haanimmi ni lôdi haanimmi ni baadin oko koo mîšil ammaa neere haan addiya ammai gisii dudaa tabanime ši. Amma kîdiri caanintu ŋa ru neere au bu amma ta ginna ru haantimme tiisiŋa ru baadin neere erim ni feluu tentu taŋur. Taŋuru tentu nimi ni bûrru te lonumi ni tak. Inii nizoo mîšil li inda kii soso kurtum yenim ni amma neere tabañintu geentoo te sîri num dîi tira. Ten te na ilim tira ilim mire buu ginna <hesitation> inuu addii ye ini addimare boyi taara ginna boyi inii bu tiisi jente. Inuu addima re taara boyi tiisu jentigaa ŋa daa dîlli ru duse dîlli na faampire. Dîlli ni daa yarkaar, naazire mîšil oko sop aski ai ini ai kûrsa geentigaa aska ara karkigaa na unnu gursu gursu buru ñeŋ. Aski aski caa ter reere rig. Gedde aski ši tinda oko sop gursu kîdirde kal soboor agir kalan ru tîndir daa yarkirde na cii. Agira mura dûtur ni amma ini ai agira tira. Daa yarkir ni na gursa bidirde cii. yala binaa ru laadu ilim burantir. Ilima buran tiŋoore <hesitation> mîšil naara ginna ru yêsire tiisu ñeŋi ni. Boo awirii dîlli naaran na masal ndum dîi tiisig ni. Še kôoli še kasardi na tîndimmi, ebun na dutummi, še hayilan na dutummi. Bini mîšil neere ini ebuu geem bizire, biziroore gursa na tammi biziroo inda unnu eb. Amma kûi neroore šen hee ini huntuu bin lakin ini addii kasar numa wou woore, amma ŋa neroo hêi šen inta aa wêi mîšil unnu mîšil tani wên kaara caŋu fodal lu. Îyuu gon ya ša murai gurtir ñentig. Ciina inta biziroore neere au ši tira. Am kuri ginna au tira. Neere biziraare mîšil au ši neere unnu auma ginna tabaneere ini nuŋore neere biziraa ru au hinnoo taara unnu mîšil amma kuraare ginna mašalla amma ni buru gala ni.